Heɓu koromwal maa e daagel maa mbeƴƴita to saka keɓa koromwal maa, koromje maa boɗɗe ngaɗa to nder, nde mboo keɓa natal maaɗa kalaaji feere noone feere feere ngata to nder, mboo ina wuro ngo ngaɗa dekol rewtima ngu boɗɗum suudu ndu.